اه مرة شريت تلفون جديد وبعد اه أسبوع <hesitation> طاح مني واتكسرت شاشته، اه حسيت <hesitation> وجتها أن الحظ هرب مني تماما.